Náma chi a ka kan'o a kú náma chi yuan jatniñuo ja jɨchiyó ja ntakitío in saámaoó a ntakitío in ko'oyo in kisɨo in ntakitío in ve'ó ntakitío na in tajniñu kunio ntakitío yuan kua jatniñuyo ja ku náma yuan yuani ku a a siki náma.